﻿Esente nizibaasa kugura amashemererwa ninga? Aharinye, esente zirareeta amashemererwa hakurugiirira hamiringo ezi na neezi ezinaaza kuheereza, ebintu bingi munsi omu ebirareeta amashemererwa, ebingi, kubitunga oraba oyine kuba oyine sente, ebintu ebyo harimu nk'ebyetaago byomuka, ebyokurya, ahokuraara, kushanga abaana baraza aheishomero oyine ebishare byokubashashurira aheishomero, kandi abiine ebyetaago nkebyokugura emotoka, amasimu nabo barabikozesa kubeeraho namagara marungi. Kandi ekindi esente, sente zirayamba munonga okubeeraho kwamagara gabantu, nka barwaara zirabayamba mwirwaariro bafune omubazi, bagume namagara marungi.